Lejum, lejum de, lejum nekk na loo xam ne nii ñun si comme exemple kow gi, kow gi denc lejum yomb na yombut, ndax bu fekkee time yu sedda la dafay xaw a tane. <noise> Soo amee palaas boo koy denc te tàngoor du ko sonal, lejum yu bari mun ngeen laa denc du ñu yàqu, dina jël time, na jël <hesitation> diir na jël diir balaa muy yàqu. Waaye su dul loolu noonu moom bu dee time mi tàngoo <hesitation> tàngaay la pour nga denc le- lejum si kow gi te amuloo jamono bii li li xew muy fridge <noise> du yomb, ndax dencukaay bi su tàngee tàngoor bi daf koy nëbal. <noise> Waaw <hesitation> loolu daal lejum pour denc ko mu yàgga daal nekkul loo xam ne nii nekkul loo xam ne lu yomb la si kow gi daal waaw.